A famb- fomba famboarana saosy curry zany an, a tapatapahina tongolo, de tomate an, de a <hesitation> afangaro am'zegny, a sokafana am'zegny saosy curry iny de afangaro miaraka aminjareo, de rehefa manomboka mavomavo iny amizay izy an de igny de efa vita i saosy curry de.